Ngame sho ndili mpano onda hala andola moomvula omulongo komeho ndika iyadhe nda mana oskola yandje yuundohotola womayego. Mbela omolwashike? Molwaashoka ondili nduuvite handi kala nduuvite nawa uuna tandi kwathele aantu mbono yena omayego taga ehama nenge omayego inaaga ukilila. unene shaa. unene tuu molwaashoka ngame ondishi uuwehame womayego. Onda hala andola moomvula omulongo komeho ndika iyadhe ndina egumbo lyandje. nomusamane. uunona wandje nohauto. Onda hala wo ndika ninge omugandji mayele. ndika vule oku kala te kwathele uunona. andola tandiithanwa nando oposkola. ndika kumagidhe aanona mbono yiiyadha yeli moonkalo dheya dhigupalela unene tuu ngele tapuya. tashiya kaavali yawo pamwe itaaya vulu nando okuya gwanithilapo oompumbwe dhawo dhoka taya pumbwa koskola. Onda hala nee andola moomvula omulongo komeho ndika iyadhe ongame ngaa haku tiwa oh poskola nena opuna mee aina oteya emu kumagidhe Noku mu longa shinasha nankene omuntu wuna oku ikwata nawa. nankene wuna oku ihumbata. Onda hala wo ndika kale gumwe gomaantu mbeya haya kwathele aantu mba taya pumbwa omakwatho. Molwaashoka ngele onda ilonga. nda mana. inandi ilonga ashike koonkondo dhandje mwene. onda ilonga nda kwathelwa kaavali yandje mpono taya vulu. mpono yali itaaya vulu oya kwathelwa wo kaantu yamwe. Yamwe kayshi nokuli yomezimo. aantu ashike yeya ya kwathela. Aantu taya kwathele aantu ooyakwawo. Onkene nangame nda hala ndi ka kale nda ithikamenapo kungame mwene. ndina egumbo lyandje ngaashi ndeshi tumbula. nuuunona wandje nomusamane gwandje nee. Andola tatu kwathele nee aantu mbono taya pumbwa ekwatho tse tatu mono omayambeko tagazi ku kalunga.